Craru, pos lo mesmitu que los pingüinus, los pollus son avis sin dulda denguna. Porque tienin prumas, picu, alas i ponin güevus, enque no s'echin a volal comu sotras avis, essu no múa el su sel ni el su caraiti. I pollus sí que tenemus paquí, tolos que quieras. I es verdá que tovía no amus dau en vel pollu dengunu volandu paí. Cudiau las perguntas que me hazis, chacha!